ارے میاں وینڈنگ مشین کا فنڈا ایک دم سمپل اور فل مست ہے جی دیکھو وینڈنگ مشین ایک ایسی باکس والی دکان ہے جو بینہ آدمی کے آپ کو چپس، کول ڈرنگ، چاکلیٹ، بسکٹ سب بیچتی مطلب دکان والی <hesitation> نہیں رہ تو بھی مشین خود دکان بن جاتی پروسیس سمپل ہے، آپ کو مشین کے سامنے ٹھہرنا ہے، پیسہ ڈالنا ہے، اور کوئن ہے یا نوٹ ہے یا کارڈ ہے مشین کے اندر سینسر رہتا جو چیک کرتا پیسہ اصلی ہے یا نقلی ہے اگر پیسے کریکٹ ہے، کریکٹ ملا مشین بولے ارے میاں آرڈر کنفرم کرو پھر آپ جو ہے بٹن دباتے یا سکرین پر ٹچ کرتے جیسا آپ کو کوک ہونا یا چپس ہونا مشین کے اندر ایک موٹر اور سپرنگ کا سسٹم رہتا، وہ آپ کے سیلیکٹڈ آئٹم کو پیچھے سے دھکا مار کے نیچے باکس میں گرا دیتا اور آپ نیچے سے ایزیلی نکال لیتے میاں دکان بند ہو یا آدمی غائب ہو، ٹینشن نکالو، میں چوبیس گھنٹے ریڈی ہوں، پیسے ڈالو اور سامان لے کے جاؤ ایزی ورڈز میں بولے تو وینڈنگ مشین ایک سیلف سروس دکان ہے بینہ شاپ کیپر کے فل ٹائم کھلی رہی 24 آورز